أكيد نجم نصف روتين نفيق سته ونصف نعمل نغسل وجهي نتحذر ونصلي شنو لازم نصلي نفيق صغاري نفطر مع حكاية السبعة بين السبعة وسبعة ونصف بعدها ينهزهم يقروا ونصف النهار بين نصف النهار ومضي ساعة نحط الغداء بعدها هي يرجع يقرأ اللي لازم هيقرأ العشاء يكون مع حكاية السبعة بشه ثمانية الناس كلها نشدوا سررتنا نركضوا مع حكاية التسعة كيكا نركضوا.